Parelluga ananak e makkuliah e ero ananak e makanjaq ko makkuliah i nasabaq naulle runtuk paddisengeng iye deq naissengnge peneq makanjaq aga ananak e ko maega paddisengenna bedatu ananak deqgaga sikolana sibawa ananak engka sikolana peneq matanretu sikolana ananak e peneq makanjaq ero ananak e engka e paddissengenna deq nulle pusae tegi-tegi meloq lao nasabaq maegani naisseng deq napada ananak deqga paddissengenna malemmamopi leipabbeleq-beleng lao ri tau laingnge